Eh famboaragna asa sy misy tombogny manokagna mitombigna izagny ka misy avao ny olo miasa magnano asa soa fa izany hoe ny akamaroa ny olo amizao defa io fitadiava tombony io satria i fiaignana sy moramora normaly be zashy ny olo raha mitady tombony.